Kreeka om Vaihõmere veereh, nii et sääl om peris suur roll turismil. Aga muido kultuuri osah sääl om <hesitation> sääl näide laulminõ om näil ja tandsminõ om peris suurõh kõrrah ja nä hoitvaq suurõ avvo seeh umma vanna arhitektuuri.